Albatta oddiy salat kiyinishini tayyorlash oson va tezdir. Bunga tarkibiga yog' uch qoshiq, zaytun moyi, bir qoshiq balzam qizil sharob yoki olma sirkasi, bir qoshiq lazzat uchun dijjol hantal kabi yoki shakar. Tuz qalampir tamga ko'ra. Barcha ingridientlarni birlashtirib uni piyola yoki qopqoqli bankaga yog' sirka asal solib qo'shiladi. Yaxshilab aralashtiramiz va salatimiz tayyor.